Karamaajo man nɗe famɗitini hoore maako se woɗ ɓingel fere petel wari ɗo saala se laarimo nɗe laarimo wi toh mi wartirinte mauɗo ɓana naane amma seto atuti himɓe a nyaami pat toh karamaajo mai tuti himɓe wuro o nyaami pat nɗe nɗe ɓingel ɓo mauni tinimo o warti jotta o goɗɗo mauɗo.